والله ter ta uoe taka erbiaremo لكن طابعة ta fayie elimani. Ter ter ثلاثي الابعاد log ter fayied tani, mani tani, eska adem erbaire <hesitation> mo erbaie erbaie غير taka eska bagnimo wala erbiaremo wala حاجة shado kaya feka taka gerion غير erbairemo